Si pensu a la seggia, la associu a na struttura di lignu unni li pirsuni si ponnu assittari p'arripusàrisi. Li seggi ponnu èssiri macari fatti di plàsticu, e ponnu aviri li mànichi unni la pirsuna ci po mèttiri li vrazza. Ci sunnu seggi ca hannu lu chiumazzuni di manera di èssiri chiù còmmodi pi la pirsuna ca l'utilizza.